E'u miagarau da taemdadai a'anai gebagebada a ima ro'ava ai da vaga vapaura taemdadai a'ana gabagabada a ima ro'ava, aida'una a'anai ianana agoda ira'udada iana eoguro'a auna ekukuia ro'ava. Ai ana eda agana avaisia ro'ava gababagada gebadada vivavai, urameda ivanida ro'ava, urame da ivanda ro'ava a'a a'a evodadai a'anai agana ro'ava boakauda akau ro'ava amai va'iro ro'ava, inokai vikarubou a'a gebagabada anianida taem dadai agodada ai imiado ro'ava vikarubou, vi aniani. I aninai ro'ava nana a'anana ea agona ibounanai agoda ira'udada e'u kauda aga aisanda ro'ava inoku ianiani noku vako'ore, ai ako'ore ro'a agana ro'ava viani noku vagana a guru ro'ava inoku ai vagaeg vaguna rumani vimia. Naida karubou korikori gavana momoai nana daka ivava, vi vavaia ia emai miagarauda raem dadai. Vikarubou inokai nana aura ro'ava a'ana mas rumana vakarona <hesitation> rumana akaronia ro'ava. Gavada iboudada vava ra'asidia a'a rumanai, vava ra'asida apu nanai. Vakaronda noku siana ero ek'ana egaebagana inokai ai siauri veroperopeni'u. Nana a'anai pira gaga, va pira do pira do be imiado vikarubou va'iro be karunouna a'ana miagarau da taem dada a'ana ibounanai vivavaia. Inokai egana ai anianina taem anianida taemdadai, aida'una agoda vaida vavaonoa vasia ona oma mia nana va nagunagu. Agoda vaida iana vemia ia'adina a'anai na vaga va nagunagu. Gebada vavaigae, da geba vaida momo'aida ero ko gebadai avaigae, kedorona vavaia gae veroiana gainanai aua'una iana a'ana ti inu gaga. Inoku ena tida a'ana mas agona ibounanai a'ana viveni. Iana agona ibounanai ve ti inu, ema da ve ti inu a'ana ai gava, gavana ege boio nana ka. Maorana egenana ka, inoku ai vivavai noku ai vana'edo e'u paurada gubuna dada varu'anda. Gabunada va ru'anda, naku'uda eda gubunada vava akudia inoku ema agona da ekara momo'aiva ai abuna akarona ro'ava. Ema agona ekara gagava a'anai abuna da vakarona ai vaga vamiado ero karubou vakau abuna vakau abuna ibounanaui vaebo mukunia inoku. Agoda ira'udada ai e'u mia garau da raemdadai a'ana nana agana ro'ava e'u kauda abadadai ikarubou ro'ava. Ko agokekeda kaivadadai a'ana ai rumanaino amia ro'ava. Ai agokekenai viani noku kaimurinanai a'ana ei gava avavaiva kaimuridadai gubunada avakuva ai vaga va'enodio va'eno. Ai e'u siperena taimnana ai vaga va'enodo va'eno vairearea vegana raviravina kaivananai va ko'ore abuna vakarona va'iro badina urameda agona bounanai a'anana rumana geva miroa gaga ro'ava. Inokai vagana abuna vakarona ai raviravida gebada vinagunda, vinagu kaimurinanai vianiani inokai vi karubou. Maona kuananai inokai ie'noroa a'ana e'u mia garauda taimdada.